<noise> toh – toh Sintinai iga nwa tamatiri, saŋnaŋ iga nwa tunka, lemu, daa boyi ze yaŋ kulu iga nwa, iga nwa lolai ize, dinai ize, hai kulu kaŋ gono idunyo wo bun indai haŋkaŋ iga nwano, iga nwa munguro, daa so chidai dai waŋkaŋ yaŋ aiga bai iga nwa kofai ize, kulyaŋ iga nwa, iga nwa bosai ize iga nwa. Saŋnaŋ iga nwa hayo ize korbo ize i ga nwa, bar chindi iga nwa chindi mo isaŋa nwa, zama ifose safari ra nago ise, iga nwa wankaŋyaŋ me aiga bai ingai nai ga chi, ai si tun tun nise ai si zabu nise, aiwo dai aisi chindai aisi ibobai bai, iga nwa ayaba, da abarba yaŋ kulu igini nwa i izai, iga nwa ramai ze daa kalhai zayaŋ kulu iga nwa. Saŋnaŋ iga nwa in kaŋkaŋa yan, taŋda, labtaŋda yaŋ kulu iga nwa, iga nwa s hayo ize ifo niga ne boyi, da ji nai, da lolai da takwai yan kulu iga takwai yaŋ ize yaŋ kulu nwa, wadinyaŋ kulu igi nwa.